सुनार यंत्र का उद्देश्य ध्वनि तरंगों को उपयोग करके पानी के नीचे चीज़ों को पता लगाणो होता है। उनका निरीक्षण कर्णो होत है। यह मुख्य रूप से समुद्रि जाल उपयोगी कार्यो में इस्तेमाल कियो जातो है। जैसे की चलयान की नेविगेशन मछली पकड़णो और समुद्रि की तेल का नक्शा तैयार कर्णो। <noise> सुनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन और नाराजिंग सुनार यंत्र पानी के नीचे छुपी वस्तुओ को जैसे मछलिया, जलयान या अन्य संरचनो को पता लगावे को होता है। जब ये ध्वनि तरंगे किसी वस्तु से टकरात है तो वो अपने वापस लौट आत है सुनार यंत्र उन्हे पहचान कर वस्तु का स्थान बतात है। सुनार को फिर गहराईयो और ताल की संरचना का अध्ययन करने के लिये कियो जातो है। इस से समुद्र के नीचे भौगोलिक आकार घाटिया पर्वत और अन्य विशेषतायें ज्ञात होते है। मछुवारे सुनार यंत्र का उपयोग मछलियो के झंडो को पता लगाने को करतो है।